þingmenn á breska þinginu greiða nú atkvæði um vantrauststillögu gegn ríkisstjórn

eftir að þingið kolfelldi samning um Breta úr Evrópusambandinu í gær anna Kolbrún Árnadóttir segist ekki hrifin af því að Alþingi rannsaki sig sjálft líkt og til standi í

fjármálaráðherra og utanríkisráðherra mættu á fund stjórnskipunar og eftirlitsnefndar í morgun einn af hverjum

tíu feðrum glímir við fæðingarþunglyndi segir sérfræðilæknir sem telur að skima ætti fyrir því

segir að þunglyndið tengist auknu álagi hvert einasta rykkorn sem fellur til við umfangsmikla viðgerð á Flateyjarbók er geymt

hundrað klukkustundir að fjarlægja lím úr kili og af bókarinnar spennan magnast á heimsmeistaramóti karla í handbolta fjögurra marka sigur á Japan í dag tuttugu og fimm til tuttugu og eitt og mætir í í lokaleik riðilsins á morgun vantrauststillaga vofir yfir ríkisstjórn

forsætisráðherra Bretlands eftir að breska þingið kolfelldi samning um úrgöngu Breta úr Evrópusambandinu í gær ráðamenn aðildarríkja e s b hafa margir lýst yfir vonbrigðum með niðurstöðu gærdagsins úrganga Breta úr Evrópusambandinu hefur verið yfirvofandi allar götur síðan

tók við embætti forsætisráðherra tæpum mánuði síðar og hefur róið að því öllum árum að koma Bretum úr Evrópusambandinu það hefur þó gengið upp og ofan síðast í gær kolfelldu þingmenn í neðri málstofu breska þingsins samning stjórnar May við hæstráðendur

hjá e s b um úrgöngu Breta úr sambandinu í kjölfarið lagði leiðtogi Verkamannaflokksins fram vantrauststillögu á ríkisstjórn umræða um tillöguna hófst um hádegisbil í dag og líkt og gera mátti ráð fyrir var hart tekist á

liggur niðurstaðan fyrir nei ekki enn

ekki segja af sér viðbrögð leiðtoga aðildarríkja Evrópusambandsins hafa nokkurn veginn verið á eina lund vonbrigði með

í breska þinginu í gær og ekki síður hversu afgerandi þessum samningi var hafnað Angela Merkel tjáði sig um niðurstöðuna hér í Berlín í morgun það verður skaði af útgöngu Breta án samnings sagði hún en vilji til að halda þeim skaða í lágmarki

hafa sömuleiðis hvatt bresk stjórnvöld til að skýra sín næstu skref eða fresta útgöngu ef samningurinn er ómögulegur og enginn vill útgöngu án samnings hver er þá nógu hugrakkur til að leggja til einu

lausnina spurði Tusk á Twitter í dag fjölmargir leiðtogar aðildarríkja e s b hafa

að líkurnar á útgöngu án samnings hafi aukist verulega

Árnadóttir starfandi þingflokksformaður Miðflokksins segist ekki hrifin af því að Alþingi rannsaki sig sjálft líkt og til standi með nýja forsætisnefnd sem fara eigi yfir

hún telur stöðu sína ágæta og telur sig í fullum rétti til að sitja áfram á þingi í umboði kjósenda sinna við sögðum frá því í gær að samkomulag hefði tekist um það að skipa nýja forsætisnefnd skipaða tveimur til þremur þingmönnum eða fleirum sem hafi það eina verkefni að fjalla um

og koma því til siðanefndar þeir þingmenn þurfi að vera óumdeilanlega hæfir og megi ekki hafa tjáð sig um málið svo hægt sé að draga hæfi þeirra í efa anna Kolbrún Árnadóttir starfandi þingflokksformaður Miðflokksins er ein þeirra sem sat

það þarf að ljúka þessu máli ég er samt sem áður ekki endilega hrifin af því að Alþingi sé að rannsaka sig sjálft en hvaða önnur lausn væri á þessu viðfangsefni sem er búið að vera svo fyrirferðarmikið í samfélaginu síðan í lok nóvember ég veit það ekki kannski maður hefði átt að hafa eitthvað til að keyra

hvað ber að varast og þar vísar Anna Kolbrún til hæfis forsætisnefndar og að kannski hafi þingmenn ekki gert sér grein fyrir hlutverki sínu þegar þeir létu í ljósi skoðun sína á

í þingsal ræðustól Alþingis eða á samfélagsmiðlum hvernig metur þú þína stöðu í kjölfar þessa máls umboði minna kjósenda og hef hug á því að starfa að heilindum áfram sem fyrr og Anna Kolbrún segist ekki vita hver áform þeirra Gunnars Braga Sveinssonar og Bergþórs Ólasonar séu hvort og þá hvenær þeir ætli að snúa aftur til þingstarfa ég leyfi þeim að sinna sínum málum ég sinni mínum utanríkisráðherra segir að engum hafi verið lofað sendiherrastöðu í hans ráðherratíð Gunnar

Bragi Sveinsson greindi Bjarna Benediktssyni formanni Sjálfstæðisflokksins frá áhuga sínum á störfum í utanríkisþjónustunni eftir að hann hafði skipað Geir h Haarde sendiherra í Washington boðað var til opins fundar hjá stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis vegna þess að Gunnar Bragi Sveinsson þingmaður Miðflokksins heyrist á

segjast hafa skipað Geir h Haarde sendiherra gegn því að fá sjálfur sendiherrastöðu

síðar þetta staðfesti Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður nefndarinnar las í upphafi fundar yfirlýsingu frá Gunnari Braga þar sem hann ítrekaði að hann hefði dregið þessi orð sín til baka en hvorki Gunnar Bragi né Sigmundur Davíð mættu á fundinn Sigmundur Davíð sagðist í yfirlýsingu telja óforsvaranlegt að boða til fundar vegna upptökunnar Bjarni Benediktsson sagðist ekkert gera en hann fundaði með Sigmundi Davíð og Guðlaugi Þór Þórðarsyni

um áhuga Gunnars Braga á starfi í utanríkisþjónustunni í þessum samtölum eru þessi mál aldrei rædd í

samhengi

Bjarni segir að Gunnar

Bragi hafi ekki viðrað áhuga á sendiherrastörfum þegar Bjarni mælti með að skipa Geir Haarde sendiherra í Washington

formaður nefndarinnar fenguð þið svör á þessum fundi við þeim spurningum sem þið höfðuð

fram í fjölmiðlum og

þingmenn séu að rannsaka

þingmenn séu að rannsaka

keypti vændi og greiddi fyrir það sekt í nóvember hann hætti störfum síðasta sumar ríkissaksóknari lét yfirmann hans vita af rannsókninni mánuði áður á mánudag var maðurinn dæmdur í Héraðsdómi Suðurlands fyrir að slást við annan lögreglumann í Vestmannaeyjum tvö þúsund og sautján honum er gert að greiða hundrað þúsund króna sekt auk þrjú hundruð og fimmtíu þúsund króna í sakarkostnað lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum gaf út ákæru á hendur

mönnunum tveimur í júlí síðastliðnum en hinn maðurinn var dæmdur í þrjátíu daga skilorðsbundið fangelsi í dómnum kemur fram að annar maðurinn hafi í nóvember greitt hundrað þúsund króna sekt fyrir kynferðisbrot ríkissaksóknari Sigríður Friðjónsdóttir staðfestir í skriflegu svari til fréttastofu að embættið hafi látið lögreglustjórann á Vesturlandi vita í byrjun júní að maðurinn sem þá starfaði þar sem yfirlögregluþjónn væri til rannsóknar fyrir möguleg kaup

á vændi lögreglustjórinn hafi verið upplýstur um þetta með hliðsjón af ákvæðum lögreglulaga og ákvæðum laga um réttindi og skyldur starfsmanna Úlfar Lúðvíksson lögreglustjórinn á Vesturlandi staðfestir þetta í svari til fréttastofu

hafi beðist lausnar frá störfum fyrsta júlí og á það hafi verið fallist samdægurs þá hafi honum verið kunnugt um rannsókn á hendur honum sem beindist að mögulegum kaupum á vændi breyta þarf mæðravernd í foreldravernd segir sérfræðilæknir á barna og unglingageðdeild hann telur að skima ætti fyrir fæðingarþunglyndi hjá nýbökuðum feðrum allar konur fara í skimun fyrir fæðingarþunglyndi eftir barnsburð

hjá Miðstöð foreldra og barna segir að reynslan sýni að fæðingarþunglyndi leggist ekki aðeins á nýbakaðar mæður

að sjá betur og betur að þetta á ekkert síður við um hitt foreldrið sem oftast eru jú feður

þetta hefur ekki eins mikið með líkamlegu breytingarnar

eins og við héldum heldur þetta breytta hlutverk breytta sjálfsmynd álagið sem fylgir

því að eignast barn sérfræðilæknir á barna og unglingageðdeild Landspítalans segir að líðanin sé smitandi og körlum sé hættast við fæðingarþunglyndi glími konur þeirra við sama vandamál það vantar skimun

feður ég veit að það er vakning meðal ljósmæðra á Íslandi að sinna feðrunum meira og þá ætti þetta kannski ekki að vera mæðravernd heldur foreldravernd ég get vitnað í eina rannsókn þar sem að algengi

eftir fæðingu hjá karlmönnum nýbökuðum feðrum er frá fimm upp í átta komma fjögur prósent þetta er þegar verst lætur einn af hverjum tíu

sem glímir við þunglyndiseinkenni í einhverjum mæli

ástæða þess að fólk kemur til okkar er vanlíðan móður oftast er það þannig en það er stundum vanlíðan föður en þegar við hittum feðurna sem við reynum alltaf að gera þá auðvitað kemur í ljós ýmislegt

að berjast við mikla vanlíðan en það hefur enginn gripið þá karlmennskan er alltaf í skoðun mér finnst það mikil karlmennska að geta verið í snertingu við tilfinningar sínar og tengst börnunum sínum ég held að það sé nýja karlmennskan enn ber mikið í milli í kjaraviðræðum þetta segir formaður Eflingar forystumenn verkalýðshreyfingarinnar segja línur farnar að skýrast og fljótlega komi í ljós hvort hörð átök brjótist út á vinnumarkaði efling v r Verkalýðsfélag Akraness og Verkalýðsfélag Grindavíkur hafa öll vísað kjaradeilu sinni til ríkissáttasemjara forystumenn félaganna

fjögurra funduðu í morgun með forystu Samtaka atvinnulífsins og ríkissáttasemjara við ræddum ýmis mál á þessum fundi fórum vítt og breitt yfir sviðið meðal annars ávörpuðum við kostnaðarmat og eins reyndum við að nálgast einhvers konar hugmyndir um svigrúm atvinnulífsins til launahækkana við getum ekki farið efnislega út í nákvæmar tölur eða slíkt en línur eru farnar að skýrast gagnvart okkar viðsemjendum þannig að við getum farið í okkar samninganefnd og okkar bakland og rætt þá stöðu sem er komin upp Ragnar segir að á næsta samningafundi sem verður á mánudaginn

væntanlega hægt að taka efnislega afstöðu til þess sem kom fram á fundinum í dag nú vitum við við höfum ekki fengið að heyra það áður og við vitum það núna enn þá betur að þeir halda sig fast við þessar breytingar á vinnutímum og öðru slíku sem við höfum alfarið hafnað og afstaða okkar hefur ekkert breyst í þeim efnum ég mun funda með minni samninganefnd samninganefnd Eflingar ég held að þessir hlutir muni skýrast mjög fljótlega hvort hér stefni í hörð átök á íslenskum vinnumarkaði eða hvort okkur takist að forða því og ég vona að okkur takist það ber enn þá mikið í milli vinnan er í gangi það sem ég get sagt þér á þessu stigi en við erum enn þá að hittast og það er góðs viti ber enn þá mikið í milli já ég held að

í Svíþjóð hvorki hefur gengið né rekið að koma saman ríkisstjórn í Svíþjóð síðan þingkosningar fóru fram í september í fyrra á því virðist loks ætla að verða breyting en

tilkynnti í morgun að flokkur hans hygðist ekki greiða atkvæði gegn tilnefningu

í embættið líkt og áður stóð til stuðningur Vinstriflokksins sé þó háður ákveðnum skilyrðum

sé þó háður ákveðnum skilyrðum

bókmenntaverðlaun kvenna voru afhent í Höfða í Reykjavík í dag alls voru níu verk tilnefnd í þremur flokkum Guðrún Eva

hlaut verðlaun í flokki fagurbókmennta fyrir ástin Texas í flokki fræðibóka fengu Auður Jónsdóttir Bára Huld og Steinunn Stefánsdóttir verðlaun fyrir

í flokki barna og

gefst aldrei upp verðlaunin eru veitt árlega til að stuðla að aukinni umfjöllun um ritverk kvenna og hvetja konur í til dáða hundrað klukkustundir hafa farið í að fjarlægja lím af handriti forvörður geymir hvert einasta rykkorn sem til fellur við viðgerðina í rannsóknarskyni fyrir rúmu ári ákvað ríkisstjórnin að styrkja viðgerð á Flateyjarbók um þrjár milljónir króna það er í þessu herbergi í Árnastofnun sem viðgerðin fer fram og hér þarf að halda góðu rakastigi hér er fjörutíu og eitt prósent raki til þess að handritið skemmist ekki Flateyjarbók er stærst allra íslenskra

hundruð tuttugu og fimm blöð bókin var skrifuð á fjórtándu og fimmtándu öld meginefni Flateyjarbókar er sögur af

að skinnin hafi verið unnin hér á landi síðurnar eru þykkari og dekkri en í á meginlandi Evrópu frá því elstu menn muna hefur Flateyjarbók verið í tveimur bindum en við viðgerðina hefur ný uppgötvun verið gerð

áður en Danir skiluðu Flateyjarbók árið nítján hundruð sjötíu og eitt var gert við rifnar blaðsíður og bókin fest vel í kjölinn með lími svo vel að vart hefur verið unnt að opna bókina það hefur verið tímafrekt að fjarlægja límið og hver einasta arða sem fellur til við viðgerðina er geymd

og ríkisstjórn hennar stóðu naumlega af sér

Verkamannaflokksins á breska þinginu nú rétt í þessu þrjú hundruð og sex greiddu atkvæði með vantrausti en þrjú hundruð tuttugu og fimm voru á móti og

í nótt herðir á frosti norðantil á landinu en má búast við éljum sunnantil hæg austlæg átt á morgun og víða ofankoma en úrkomulítið á Vestfjörðum við suðurströndina annars nokkurt frost Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur

segja okkur hvað verður í íþróttum strax að loknum fréttum við förum yfir allt það helsta úr leik Íslands og Japan á heimsmeistaramótinu í handbolta í dag við heyrum hvað strákarnir okkar höfðu að segja eftir leikinn og við förum yfir stöðuna í b riðli okkar Íslendinga lokaumferðin verður spiluð á morgun stóðu naumlega af sér

Verkamannaflokksins á breska þinginu nú rétt í þessu þrjú hundruð og sex greiddu atkvæði með vantrausti en þrjú hundruð tuttugu og fimm voru á móti

stjórnskipunar og eftirlitsnefndar í morgun einn af hverjum tíu feðrum glímir við fæðingarþunglyndi segir sérfræðilæknir sem telur að skima ætti fyrir því

segir að þunglyndið tengist auknu álagi hvert einasta rykkorn sem fellur til við umfangsmikla viðgerð á Flateyjarbók er geymt það hefur tekið

hundrað klukkustundir að fjarlægja lím úr kili og af spennan magnast á heimsmeistaramóti karla í handbolta ísland vann fjögurra marka sigur á Japan í dag tuttugu og fimm til tuttugu og eitt og mætir í

Makedónum í lokaleik riðilsins á morgun þessum fréttatíma er lokið og

í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og alltaf á rúv punktur is